Ma arva, et miihi jaos tuu olõ-õiq nii rassõ. A naisi jaos om vaihõpääl väega rassõ. Maq esi ei viisiq väega midägi oma hiussidõga tavalisõlt tetäq, a mõnikõrd tulõ tetäq määnegi sääne ilosamb krunn vai lokikõsõq.